كيف تتأكد من أن ما تراه حقيقي وأنك لا تعيش في محاكاة للواقع؟ عشان تتأكد إنك ما تعيش في محاكاة، لازم تركز في تفاصيل حياتك اليومية وتجاربك الشخصية إذا كانت مشاعرك وأفعالك تتفاعل بشكل طبيعي مع العالم حولك، فهذا دليل على أنك في واقع حقيقي لكن لو شكيت في شيء، أسأل نفسك: "هل أنا متصل بحواسي؟ هل أستطيع التأثير على الأمور حولي؟" إذا كانت الإجابة ايوه، فأنت في الواقع